Nder daɓɓaji dum elata am mido lara wala ɓana paɓuru paɓuru diyam gam ɓandumakoo pat do nder diyam ɓo tomemiyam seminana gasa ɓandu am pat ummi.